Jokkondir ɓeŋ ɓeɓɓe waɗi moƴƴere e ngal naange, so tawii ɓeɗɗe ɓe njiddaade e soɓɓiɗe ɓurti ɓanda mango, banane, e strawberry. Heɓ ndiyam e kadi cido ɗum waawataa ɗabbude yogurt, ngal moƴƴaare. Ɓeydu njum e blender, kulso ɗe huccirde e jammaji. Baɗ ngal ndiyam ngal fruit smoothie e bottoore ngam fowru, ngal waɗi ɓuri njam.